Wa dum sa͂a͂ ǹèe, ba su sa͂a͂ ńée dóó ke͂n ba su nee ba aẁa do͂ ba ǹàa ere băă lõõ e'zii néé, unle lõ a'lu ne͂e͂ bag-dogò a'le ba băă'ra lõõ ɛrɛba ke͂n o'yii. But lõ o'lu ghe néé, efẽẽlóó néé, su dum a'bɔlõõ tɔma yɛɛ pya néé, a'le ba su'a nyorbẽẽ ba nɔ o'dum, ã'lõ waa nɔ na ghe alãbà, bi gbaa lɔ͠ɔn dõõwõ. M'be si'n nedum Aa sor m'bee, si nee wẽẽ nɔ nu, m'tɔɔn nee Enugu, lɔ̃ɔ̃n nee lõ ke͂n ke͂'a bɔlõõ dõ. M'lɔ̃ɔ̃n sah mmeh sor m'obe'a nee si ãã, m'mue nee alabà dum ããn lõ ke͂n, mmeh nee sor m'o'be'a nee si ãa. Tɔɔn wa dum mehe͂e͂, dum anàà lee nɔ ba băă lõõ. Lõ o'ere ledum, yibe néé é kɔ le aneh ẽ yibe ne͂e͂ e͂e͂ su'a yaa lõõ anua kããnà néé; tàà be͂e͂ kɔ o'dum naa lee kpor. Nua-naa, so néé a'le bu ye dum a'le bu, mue sua kɔ o'tɔɔn ke͂n a'bɔlõõ dõ. Tɔɔn ke͂, tɔɔn lõõ si de͂e͂ a'lee; waa tɔɔn lõ ke͂n, o;tɔɔn sah pya ne͂e͂ erè băă bu aiyorne. Mm̂ kɔ baa băă lõõ, pya ne͂e͂ é were a'lõõ, alõ o were lõõ pya ne͂e͂, bi tɔɔn. Mmeh sor bi, nu bi'a dõõ gbaa kiisi bu si de͂e͂ a'lee, busi de͂e͂ a'bɔlõõ, neh si de͂e͂ bui dáp mue zii i-nyɔ éé, ã be͂e͂ kɔ m'bee nyɛghɛnɛ lõõ néé amà kẽn a'le dõõma, a'lo'a kɔ, be͂e͂ kɔ maa sua alo͂o͂ . É bie meh, o´kɔ õ, ákɔ aleghe ee, leghe ee òò, bi gbaa yii lõõ zii, pya lua nee dɔɔna sor ããn nèè kere ba, dẽẽ bi béé mue zii aa é bania. Bi sune na o´kone nu Sah o´ o´bea si aa dẽẽ sah yii sẽn, bi tɔɔn, wõõ, bi tɔɔn dõõ wõ. Kẽ kẽn alee i´ye tɔɔn, n´ba dõba uwe meh neh, m´da dõ ne ba neh alab`a Itɔhe nu zii, i gbaa tɔghe zii su bẽẽ bii lõõ zii sah su kɔ´a ue, sua nu i yɛɛ dõõ sah a´dɔ le ineh, sua lõõ ü´dõõ, sah i lɛɛ boro. Lõ abɔlõõ a´dõọ, i dõ, lõ anaa lee, ẽ i tõp bi´e i kɔ nu anua sah ãnaa lee, ikɔ nu əuwa sah alo´a Lee sah i tɔɔn nyorne, dɔnia i dɔɔn ẽ, lõ kɔ i dum gba kii si. I dum, ã neh i dum ee bu, ã inevi dum nwanà lóó, dõ kɔ i gbaa lõõ, tɔɔn bu le dum m´meh nyo-éé. I gbaa wẽẽ dõõ kẽn abɔlõõ dõ nɔ bẽẽ kɔ lenu nɔ i´ yaa gbi´a, ii gbi pɔrɔ nu. Dõba nu ne zü, i küsi, ii´e kü demɛ, meh dẽẽsi nɔ i´yaa ɛbà, i dõõ dum sah nyorne kü si sah dõõ kẽn é ibɔlõõ kɔ i dõọ dõ, sor tɔɔn kẽn é á nia ah dõ, neh bu efee lõõ ne nuana lõõ, i tɔɔn sah m´meh déé abɔlóó